﻿Fundi foje shi pipero fuci <hesitation> fudiji fojes̱u ma kargo foje ta foɗo shiki ma fuɗugo coklo shiku futo shiki kankro ye ma kangrugo ye ta lun ti ɗigai deɗo la am ma dedigo la am watu ka la shung paton shatu digon paton ma shi minji ka yaji adai ta la yako ya yaji adau pato ka elankwi mun yi noƙuɗok kum tomon kulirani ma kwaɗugo nigo nin loi futu an aɗa ni ɗiani man kapina ti shabi man atina ta ku shira shi shojen fundo lo foje ma kargo kɓon foje. foɗo shiki kan gro ye ma kangro ye. wato ka wajin ɗibaɗiba tomon ti fushi muna penom patron ti shiki karun warum to kwi ma kargon wiluru ma minji shurani shuriji watu ka yalan jura shuriji, ma minju funda ni fundiji ta paton dogon shi shoje paton <noise> <hesitation> ta paton shiɗam dogon shiju shi yiji ka magi wu yu tomon ka ɓokra ma anjita kaujon ti kwi fuɗuna yalam di sheron ti kwi minje shir fundiji ti ku shira shigba pija <hesitation> sh shojen penan ti fishi yergema to fudi tibidi emminjire fundiji ka dogon mo ar paroi